Eng o sopo, sopo usim bamanawa peeka peekalago nala menamena babai. Sopo ule auka teuka go pekalago usim banko, walo luko, napo sospen. Peekaba auskuk konna, tee nigiko usim buko napo mono, mono nigi ko him apo elo, elo loo kakau ko asing galas panko usim bako ta sopo, sopo. Tee te enango malasin nga tenga galas panamanga, te sopo welo amma, eu galasko pang ako, eng te gales wopaiako. Napo Nimpoi, o kulukulu nauka, kulukulu naba nigi pako <hesitation> napo mono nadoo mono sopo lopana, mono nigi, mono nigi lali tope.